Asosiy souslar, pomidor souslari, kremli souslar, alfredo sousi, o'simliklardan tayyorlangan souslar, soya sousi, achhiq souslar, chilikalampirli sirka sousi, sarimsoqli sous, barbekue souslar, meva asosidagi souslar, yong'oqdan tayyorlangan souslar, grad souslar, rizaramesko souslar.